ذات مرة عثر على مفتاح يمكنه أن يفتح أي باب، كان المفتاح قديمًا وذو تصميم معقد، وعثرت عليه طفلة يدعى علي أثناء استكشافه في العلية المهجورة لمنزل جدة، عندما لمس علي المفتاح شعر بشيء قريب كان المفتاح يحمل قوة سحرية، قرر أن يجربها فذهب أولًا إلى باب خزانة قديمة كانت في الزاوية، أدخل المفتاح.